maal naam harriyya kiyya safarr fedda ininn safarr kuuneen safaarr hindegeatt, safarr hindegeattif kaa garrian gargaramuu ralee fudeddi hindegee harakaa getaa rahaa ach garra kaas innaman bissan dugaah, hotelii kabaa, choo kabaa, duub ralle fudeddi hinsodatinii ishenii taai amtaan ach getta akass edeeni onn itkanaa.